امہٕ قٕسمٕچ "اضافہٕ ٹیکنالوجیز" ہیکو سانہٕ ظاہری شکل بہتر بناونہٕ تہٕ سانین جذباتن منظم کرنہٕ خٲطرٕ استعمال کٔرتھ، یمک مقصد چُھ"اصل کھوتہٕ بہتر" محسوس کرُن۔ ییلہٕ زن یم ٹیکنالوجیز لوکن پننہٕ تیزی سان تبدیل گژھن وٲل طرز زندگی سۭتۍ مطابقت تھاونس منٛز مدد ہکن کٔرتھ، مگر یمن ہنٛد استعمال چُھ اہم اخلٲقی مسلہٕ پٲدٕ کران۔